धब्बेदार कालीन ला अगर साफ़ करना हे। तो ओकर एक आसान तरीका है। ओल निकाल के रख आऊ पानी के तेज धार मार ओकर। बाद ओला निचोड़ और साबुन ला घास ओकर बाद ओला थोड़ा सा रगड़। रगड़े के बाद भी अगर ओकर से धूल निकलत हे त ओला दुबारा से धो। ऐसने तीन से चार बार पानी के धार मार।